Yau upakae na ne akuise ado sega na ma ukata metene yo lapite seme tene mo mulane mese ma nama mulane mo akuise da ule yo wai yamane apa ola ne. Sie sisuka kata odolo metena. Pae yamima lapai, lapai la uda denena sie sisuka kata ne elu kutila ne odo hehola'an ole. Sie akuise lai metena de mulana de due lapita do sena akuise lai metena de mulana da ula pae ma lapayo, lapai da ulene yami tapi ema due galea pedi pekai wai laine kalia wai laine le sie silapita sikata do tepielu sie maita silapita akuise kutila me amihomo pai mala pai da ule nena akuise yamima kata malapita akuise ne due malapai.